حيواني الأليف المفضل هو الجطة، فهي مطيعة ومستجلة في نفس الوجت، أحب فيها أنها تلعب وتستكشف، وكمان عيونها تعكس معاني عميجة، الجطة تخلي البيت مليان حياة، وكأنها جالسة تتحدث بعيونها وحركاتها، أحب لما أعود للمنزل تستجبلني في الباب.